चिरै ओईने बहुत तरिका लैके अपन अपन घर बनैतियाँ। ओईनके घर ओह्के हाम्रे गुण कह्ती। गुण चाहिँ बहुत किसिमके रह्ता। कुई चिरै कुई कन्तामे बनैतियाँ अथवा कुई चिरै कुइक घरमे बनैतियाँ। ओइने जहाँ अपन पायक पर्ता ओस्ते ठाउँमे बनैतियाँ। आउर एक्ठो सब्से खधरी चिरै कहलेसे जौन्की अपन गुण कब्बुफे नाइ बनैता। ऊ <hesitation> अपन अन्डा औरेक <hesitation> घरमे जाके अथवा औरक गुण्ड मे जाके पर्ता। ऊ चिरैक नाम चाहिँ कुइली है। <noise> चिरै ओइने अपन घर बनाईक तहिन छोटछोट चिज जस्तेकी पैरा हुइगेल। छोटछोट पत्ता घाँसपात इहिलैके बनैतियाँ। एकठोमक चिरै जेह्के हमरे कठ्खुलिया कहती ऊ चाहिँ अपन गुण कुईफे रुख्खामे ,कुईफे कठ्ठामे ओ अपन चुच्चो लैके अथवा अपन टोठन लैके खोल्खोलके खोल्खोलके ओह्के ,कठ्ठा ओह्के खोलके अपन घर, अपन गुण बनैले रहता।